No kanamuna om iks kõgõ tavalisõmb. A peris pall'o süvväs ka vutimunnõ. Na ommaq sääntseq umbõlõ väikeseq. Ja mõtlõ täämbädsel pääväl müvväs esiki jaanatsirgu munnõ poodih. Kuigi na ommaq peris kalliq.